<noise> gauku manege ibertahan ka satu atau dua hari selain selain menege tiga empat hari idadi kawa karena ma soka ilayoka de idadi kauwa isakai.